Bugor tobami mata wee mẽa bée mbẽẽ meẽa biebugor tõban lokẽa sor alii bẽẽ lepianwii wee lu keapeloo maaẽẽ nyõbẽẽ pyanwii bẽẽ mma kẽ logor sa sor mda sua nu aawee ere pya adokõõe wee birabii eloo ke ama bu loogor eukee su nee tõ bari sa dõõ kõ ããweeere sore beabii a doko pya nwii bẽẽ mmabu logor a doo kũme a do pyamuii bẽẽ mma bu logor sor mbẽẽ mẽa lo sor biikaana nalle lo sor nyorue ba naa bira naabii ama lowaa aakẽn o eye ge a yiikõõ pya nẽẽ ale waalõõ lo sor bi dap gbãã birabii poneh doo ama ewee birabii ewee kere kpug bu alii bue i bira edãã loonee bu aliibue yebe eẽama na kõõ a koro barieeba doonaka nakõõ a naadah ene looka koro ne pyaloka eebãã wabẽẽ ibere gim sor ibeele pyanwii e wee boo lo a lu kor i gbo a kiimãã siga sor wee a bira mãã ɔɔbere yebe i ããra a kpo nu siga loo sor yaa bira mãã sa ikii. Dornadéé nage abẽẽ dork mda mmbẽẽ suãdẽẽ ns bẽẽkõ yebẽ natõdum bẽẽlu borgor abasor mbuẽ fẽn suã ikinanu sor ba me buetẽn aara kuma keẽ igbara wee birabii ne kam iguava <noise> sor iweele pianwii aba sor ba aara kuma loo ke eẽbu elealoo nyornebee kõ a bania. kããna kããna nyorbeekõ mda m bẽẽ mẽa <noise> tõ pianeedam naalẽa a bẽẽ dõõ kõ sor birabii aba pia nagbo ne mm lo alu bẽẽ kõ ba naale m le nage lo nwii neewa bẽẽ mẽnyornee birabii lu na kõõ dẽẽ memẽa a dõõ <noise> kõõ bãã ii bee wura kããna kããna aliitõ <noise> bereto pia nam bee mma dõõdõõ naana pẽẽ dõõdõõ sor a suanua aliitõ bẽẽ lu kea suloone aloo kegor bẽẽ lu nu alubii bea lukẽn tẽ bẽẽle nagẽa m sua kor tẽlloolõõ beele a yebe piamvii bẽẽ kiowee aseeya kẽe sa o yiiraba sor a dõ aa loo adõ sa o naana pie saie iwẽẽ bebe nyor. Lo a na nordum wa ne a doo kor sor ìbee meah lo yén eebu bee ìleyee yebe iì bƐƐ gbaa loo lo a lu kor i bèbèbè lo bè na ee tom zoo bira dƐƐ a ba sor ìbèbèbè sa ama doma nu eéh abee doo ne kor lo kèn a su meloo nyɔne bee kor doo bui ka na buìnor o dap aara fɛrɛ kuma tɔ̃ pya nwiì bɛɛ gbaa nee loozìi ba su nu a buma nu ãã watɔ̃ bui su gbaa loo zìì be buinor sor buì buranu sa yebe bɛɛ lo a lu kor nu a dɛá naale bui sitɔ̃ wɛɛ su buì su gbaa loo zii <noise> bui kwa bì buì loo maalo sa bi gbaa dɛ bui log bu pya <noise> lo fɛrɛ a nee kiiwatɔ̃ sa yera baa sor waka éèh ää du or ba ëëh ää wii sa buì nor ye dorna nu naa bee kor ìyee gbaa pya nwii a le lokèn logor i bee lu ma ɛh lo so ama pya nee ba iva gò gbenenee sa bi kiiragò zù ziìsi mɛ sorda bee sua nu bòe loge ì yee lu maa a do tɔ̃ nu a lu wereloo bee ìle yeeh. Ì wɛɛ ɛyɛ táàga mala mmda kɛɛrɛ nyìe nor so ì zù bu tɔ̃ kànà nu a tu kànà kànà naa beele be a lo kèngor a ba bee sere nu log o bee egerebee ààkèn sa kànà nee yebenee bee tom kèn log m nyìgìa nee bunor kor loo sor nì dɛɛ alu dɛɛkaɛ ba naa bee yoga kor pya nee a kwa mìa a lorle sor wa kiì tɔ̃. Bari pya nu a lu log ale lokèn o wɛɛ ààkèn log lo gor wɛɛ doo kor nu a lu bɛ̀ naa wɛɛ le nage lo bèbè bae okpe log a doo kor yɛbɛ kèn bee bìa a fɛɛloo bee ine yeeh ken lee mɛ sua nu m <noise> tom a kèn ama bu nìa zua alo òoh-ooh zua ma aara kìì kèm ì tõp tɔ̃ a doo kormɛ nu a nu loo si dɛɛ ama m peere yebe losì bìì ba na péé sor pya nee alegì lokèn buetèì buetèn tabàà kinakìma àà sa loo sor ama pyar nee ale loo kèn ba naa lúna maa ééh pya ale a now elua pya loowa naa torn lèèlee eéh ba le bu logor a lì tɔ̃ legé doo a bu zua m tɛɛh ge sa ɛp lo tɔ̃ sa maa le a bura nage e kòn a teedoo sa lo tɔ̃ aa lege dò nya-woh. A lu kor tɔ̃ eba wɛɛ a baloo leelee nee pya tom bu sor ani aa pya lo nee áá nee boro lu tɔ̃ leelee sa sor m tere nyìe nor kém a wɛɛ meah doo sor m bee le pya nwiì lu nu a mɛ ne eebu kor lo tɔ̃ mɛ kèm mda ààlo sa maa iva nee and éé kèn mda kèn a mea doolo sormda wɛɛ le pya nwii.